تحتاج الكلاب عادة مثلا ما بين ثلاثين دجيجة إلى ساعتين، كل يوم، تكون التمارين يومية. اعتبارا طبعا على السلالة، حجتها، واعتمادا برضو على عمره. إعتمادا برضه على مستوى نشاطه الكلاب الناشطة أو الكبيرة، تحتاج طبعا تبين أكثر من الكلاب إللي هي تكون صغيرة أو كسولة أو نشاطها جليل، المهم كمان إنه نوفر تحفيز ذهني من خلال الألعاب والتدريبات.